Amin'ny alalan'ny fanangonany hazavana no <hesitation> hanalebiazan'ny teleskaopy ny zavatra jerena aminy. Izany hoe manangona hazavana izy aloha dia amin'ny alalan'izay no ahafahany manalehibe zavatra.